Onré vee tachí vee taka xhichia nikexhete inia tuu, yene tuu tachi detuu anuu kachitu yetuu taka ha a nduava ndejinia njuan ndejinia, vee tuu yata vee nuu jana natuu ndau kuekatuu onre tetunu ndetu tuchichia akatuxua yee kuu ndetui ndiaduu andui iva'a ika chí ndanui nduu chichi atenuu onré vee injuina oko vee anuya tavee nanró.